Uiwob nki-ki da uhé uyu ke oned. oned múiaida muom'o-sedeng wtula-tuk. ntuk-truu-o nang chuop wira wei ama'a-chii. ka-a chii kibe baned bá-bé-o bafu wa'achii nkim de. afu a'a me-we-wchii. puong me'auyii dy-chong oned ke'dii da'ne vnyla oned tó mu-o-da r chuom nki-ki fi ka-nong otchet ofu chuom ukm-kifu kanong anyi di-zong oned amu di-da me nyn. oned to mu. wuné ori-caned. anyi-diʒong oned wdi-da nya. ndi-da ujii buchiri ne nyi. nawg bé nga oned mu g'chuom ki-vkii-o o' bii-o ovoum ofu. nyn o-tchingi wei wan-bonegi nang kii chii na nbuoug ne-nyii. anyi oned mu´oda me nyn anyii di-zong udi-da wue nyn. onod mu o-oyen o-chure emen oha. sed nsed o-na uny o-nym me me a fuo joloun kiwe we oned ne-oned. a ka-g b'a afu choum nki-me-jou'nyn bafu woachii ki-chim na-ne-ki-be aku kan-to-aneamu mune chou uki o di-o-ched-o. a'wa'fu ee-ujong abang ke owu-ofu. nen leanfang. Eh be heee? ben ba wa jor pe ku le ke shi bawa jor be onanu ba selenti ba tar lezong a du ye eh yene oto leshup mde ocha ke ked lezong onel ema osowo okea ba benny oyep batuney odah odah le kambe pator oyen letem oke banel bam a be tu kem laku be bong emen ke yen ah ye baned imbe para temak below ah kela tu chi an ye eben pkale be chi he kon Mbi-osowo okiio oned nang myiwaa nang onuo-bwnong nang o·da-nuo didyme udi ka-fa kendii uamong ke'ndi dii-didym ndi anyed oned. okwe. o-sad auyi-wa okpre va-ke-vake didymd eyen di-kanong oned o'man-eku kijii kevan kpod but mu'ne didyme ndi-de nong. a'zong baned auyi-ka-ola me nym mbekwan nang abuo-anna-na'me a nyn me ke-didyme. baned mbe ba'da sed ntu'tu'bu'ode-tem ke-biem chouo a chii chum. a bange afu. wee n'chii ajong baned amibe omibe ke-ba'-me nyn. chii nki a-da-ku sed bésedeng. a lange-ala-nge azong baned anyi a-nyn-me-me na ki nku wangunga?kebong nsedeng ofuu eduu nyi achii efu euou yange ka-nyi anyi baned nbē ba. da me yin baned to mbe ba-da we ari oned ka-afane kong a chuab ba. afu. ke mu'nchabangia ene ke'to-wan-oym-yi ba'tefe nrii ne-wo. ne-chu-chwom an'ki or ba keine esang ne nchii choum ankii. awang a chii. oned a'mu ofere lee ui ked wekii kang-kang. buwgu didym by-swa o-nk-ba ne-biem kan to okioo ochuom mbi a ma bien-a ang azong baned. mu'rang athchiring-atchiring oned mbe ba tangē ke nwet mu-kan-kan.